Ny fizarana samihafa hita amin'ny elo a, ny lambany a, dia ilay tahony misampantsampana iny a, dia ny tahony, izay angamba no azo lazaina momba ny elo